Ka raha rononon’ny davoà- lait de coco – lait de choja – lait d’avoine zao ah, ronono. Io fahaizako azy zaigny ronono izy, satrià izy <noise> lokony couleurany zaigny mitôvy amin’ny ronono reo fô mitovy amy lokon’ny rononon’aomby, mitôvy amin’ny lok-lokon’ny <hesitation> ronono bengy koa. De zay fô aminà e. ka rahafa aminà zaigny i ronono fôgna izy.